أول نوع، بختار السمك السلمون. <hesitation> الصينية مو المشوي، صينية كدا، و <hesitation> ثاني نوع، أبغى اختار؟ <hesitation> فاكهة ال <hesitation> كرز، أحب يعني أحب الإثنين دولي بصراحة.